taka este color ja io chi ja jinira kuu ja kuuji ja kuou, ja koob, ja tuo, ja kup, ja nchoo, ja ntuu ja ja este nau ja kui, este yuaní kuja jinira.